ابغى انتظر ثلاث ساعات لين يوصل القطار. انا ممكن الحين اغني شوية اسمع شوية اغاني. وكمان الحمد لله عندي كمان في الشنطة الكتاب الحمد لله اني ما نسيته ممكن اجرا مرة حلو. كمان ممكن العب شوية بالجوال عندي لعبة مرة حلوة حملتها امس.